A ña kua'a nka ye ɨ́ɨ́n ñayivi na nama nkai nale ituui ve'ei, ña kua'a, jna ye <hesitation> lii <hesitation> lo kundajnu'ui i'i ñayivi ve'ei jnu ni kuu ye lɨ'ɨ, jnu ni kuu ye yɨmodo ye na kutu va'ai.